Ţëko ţí mënţákëm ací dëmbaţ yëlan bí këţúukan dul. Mëyëlan kayëkan mëlik awumayëk kanţú pënam këdu ñawëna ţëko ţëmënţandana ţum akëma ţëjënţ. Uwala këcëti ito mëmangu mulund kadu capan kadu dáan okëma këkalmir koo mënţandana dun. Ucí bíţan bí yës këduka bí fáan opital kayi ţúkan dël.